<noise> <hesitation> kulirangi nyongosu, kulirangi nyongosu fuje irangi mbalasu, <hesitation> pujire pujire imbalasu, pujire indung'u, <hesitation> pujire initu, <hesitation> pujire ijabuluu ijabululu ebululu, <hesitation> pujile ijinge, jinge initu ndesovile eehe ndisovile, imbasasu ijanzano, jakijani, <hesitation> jivina baho ndivona baho.